اكتر حاجة بستمتع فيها هي العزف ، بحب أعزف جدا وكنت وأنا صغيرة دايما عندي مسابقات <hesitation> ف الكورال بس ده لما كبرت اكتر لكن لما كنت اصغر كنت كلها عزف ع البيانو و عالجيتار ف كنت متفوقة جدا ف الموضوع ده ، فده بعتبره هواياتي المفضلة وهو العزف